Ny karazana fizakana fantako aby a dia itony aby fizakana créol, a de fizakana italiana, dia indonezianina, dia malagasy, dia anglisy a, dia afrikanina, dia môrisianina. Izay no fantako.